Yee, ɗum wawa heɓaago naataare e torra, ngam kanngo seyo ngo wonda e torra koo e siwtaari, ceede mo soodataango, kaway seyo kanngo ngo wawa e ngo wara wakkati awataa e spektin maa.